נקטר נעיש קشاف בלה חית אלחריה ו אלאסתقلال, ו אלקדרה אלג'סדיה פלקומה, אלטפולה בריאה, בסח מחדודה בלקוואנין, ו לאעתמד על האחרין, אלשباب קיעטיך חריה אלאח'תיאר ו אלמס'וליה על חייאתכ.